N'yi mina an le'nsura wɛɛ, yani ao gɛ o ekzersisera hia, ao luwi beza, to'o bue azin a yema, a bɛsi ozia, a be'o ɲu ritun a we abudora, ao ɛsi hotun, a sɛtonu matete to'o sura lowɛ.